Kəwrəwrəw may ettu taru narə gbənarə gbənsə may anaru tani anaru naru anaru gbənarə kome sə may sə ettu sə taru sə narə sə gbənarə sə gbənsə may sə narə taru sə naru naru sə naru gbənarə rarək rarək sə may rərək sə ettu rarə sə taru rarə sə narə rərə sə gbənarə rərə sə gbənsəmay rarə sə kome sə kome sə may rərə, sə kome sə ettu rərə sə kome sə taru rərə sə kome sə narə rarək sə kome sə narə gbənarə zu ette zu ette sə-may, zu-ette- sə taru, zu-ette- sə narə, zu-ette- sə gbənarə, zu-ette- sə gbənsə may, zu-ette- sə anaru taru, zu-ette- sə anarə naru, zu-ette- sə anaru gbənarə.